ʻAʻole hiki wau ke haʻi iaʻoe e pili ana ka holoholo moku no kepania, ʻaʻole wau maopopo hoʻokahi mea e pili ana kela, aka hoʻokahi lā mamake wau e holoholo i kepani aiʻole apuni o keia moku nei.